China ni chamung juda juda amchai ni mwng tei chámung chámung ni style bai. Kwtal chamungrok wngkha sichuan kwchangma tei kwrak cantonese kwchangma tei kwtal shandong kwchangma tei khwnathok tei jiangsu kwchangma tei khwnathok. Chinani slai bwkha dumpling noodles tei steamed buns no hamjakgo phiya sakhlai chini bwkhak chana bai swnamjak chamung tei twijlangni chamung no hamjakgo. Sinijak chamungrok wngkha pekingni dukhu kwchang kwchang dim sum tei kung pao chikon. Chinani chamung kwthar kwchang kwchang kwchang tei umami ni mung no belai kheno gosio. Chai soya tei rice ni wine wngkha kwbangma manwi. Lamao chámung jephru baozi skel pancake tei masala swrang abobo belai kheno hamjakgo. Laibuma bai gwnang chini chamung kaisa swkangjak hinwui mano.